Ko waɗi mi yiɗi ahoosa am kuugal haa babal kuugal ma ngam to ahoosi an mi habdan sosai haa kampani ma, mi wannete kuugal no amari haaje nden mi tiɗdo masin mi wannete kala ko ayiɗi fu kala ko ayiɗi pat mi wannete haa babal kuugal ma ngam kampani man yaha yeeso.